فرز حاجاتك وخلي كل حاجه في محلها. حاجات الشغل براها وفي حتتها والهدوم في محلاتها، كل شي عندو محلو، ولو خلصت من حاجه رجعها محلها اول بي اول بتلقي البيت مرتب طوالي. بعد فتره بتتعود علي النظام وبتكون مرتب.